Kultura italiane njihet shumë thjeshtë <hesitation> si n’lidhje me artin, muzikën edhe ushqimin. Osht domethon qendra edhe krijimi i <hesitation> perandorisë Romake po osht e pasun në arkitekturë, familje edhe histori t’gjithanshme.